<hesitation> Tanjon'ny zava-kanto akeo amin'ny fiarahamonina <hesitation> mitondra fanabeazana alongany izy, de akeo koa mampiala voly, de ake koa mampifandre a ny fiarahamonina kóa izy.